விலங்குகள் தங்களை மறைத்துக் கொள்ள பல்வேறு முறைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன, அவற்றின் நிறத்தை மாற்றுதல், பிற உயிரினங்களைப் பின்பற்றுதல் மற்றும் உடல் அமைப்புகளைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவை அடங்கும். சில விலங்குகள் நுண்ணிய நிறமிகளைக் கொண்டுள்ளன, அவை ஒளியை உறிஞ்சி பிரதிபலிக்கின்றன, இதனால் அவை நிறத்தை மாற்றுகின்றன. உதாரணமாக, ஆக்டோபஸ்கள் தங்கள் தோலின் நிறம், வடிவம் மற்றும் ஒளிபுகாநிலையை மாற்றிக்கொள்ளலாம். சில விலங்குகள் பருவத்திற்கு ஏற்ப தங்கள் நிறத்தை மாற்றும். உதாரணமாக, ஆர்க்டிக் நரி, வில்லோ பிடர்மிகன் மற்றும் ஸ்னோஷூ முயல் ஆகியவை குளிர்காலத்தில் வெண்மையாக மாறும்.